Ман қаҳваро бо шир ва каме шакар бештар дӯст медорам, зеро таъми он мулоимтар ва барои рӯҳияам гуворотар аст. Қаҳваи сиёҳ гарчанде табиӣ ва қавист, вале барои ман хеле талх менамояд. Ман одатан субҳонаро бо як пиёла қаҳваи нарм оғоз мекунам, ки он ба ман қувва ва рӯҳи хуб мебахшад.